He moʻomeheu hoihoi ko ka poʻe pakistan ʻo pakistan kekahi o nā ʻāina keu no nā wahine. Komo lākou ʻeā i kēlā lole e wahī ai e peʻe a i ʻole e hūnā ai i kō nā wahine maka ko lākou alo a me ko lākou lauoho. No nā wahine ʻaʻole hiki ke hōʻike i ke kino. ʻOia nā maka wale nō. ʻOia ʻoia wale nō.